Hitanareo, anareo taroy nareo roa tary iny nisy zaka karaha nisy zaka tsy haiko aby asa ino zaka nampiady anareo iny, za ndraiky leroa tsy io zany kabary nambarantsika io zany tsisy idiran'ny vitsika am'petrôly zany e, za sao de sao de za hanaratsaraka anareo za ndray koa bomanareo eo. Aah tsy fanaraka antsika basy anao jereko foana nareo, zay fanarahanareo na samby vaky vava any anareo.